Rattal vai jalgrattal ommaq põhijaoq vai põhiosaq: tsõõriq, vändäq, kett, lenks, satul, sadola pääle istut esiq ja väntät vänt- väntä. Jaq, noh, ja sis tä tüütäski ja lätt edesi.